<hesitation> Taôn̈y ty izen̈y efatra amby roapolo amby aroa arivo taôno ty milaminy. Milaminy tsara taôny ty avy eo midika fahombiaza izen̈y taminakà fôtony izen̈y za izen̈y tsara izen̈y nôtinakà talekôly avy eo nahazo faharoa e fô za.